Karazagne voa ah: saramaso oh, <noise> vônzobory, <noise> pistache, kabaro, <noise> malahay, <noise> <hesitation> siasisa, vônemba, lo-lojo godro hoe sasany zay.